କୈମେରା ତୋ ବହୁତ ପରକର ହୈ ଔର ଜମତକୀ ଚୁଟଚୁଟ କୁଛ ନହୀଂ ହୈ। ହମାଦା କୁଛ ସତ୍ଯ କୀ ଚୀଜା ଵିଶର ଗ୍ଯାନା ନହୀଂ ହୈ। ମୁଝେ ଏକ ଵଡା କୋଈ ପାରେ ଭୀ ନହୀଂ ଇତୀ ଗଈ ମୁଝେ ବଖତେ ବିଯା ସେ ସକୁରୁଛ।